لا أكيد مع عدوي، مع عدوي يكون في أكشن في كذا كر وفر وروحة وچاية أترصد له ويتربص بي والأشياء هذي، أما إذا كنت لحالي في الچزيرة يعني حتى لو صابني شر ولا حاچة آآ وين بروح؟ من من يعني من بيسأل فينى؟ لكن حتى عدوك حتى لو صابك شر ممكن يع-يوجف معك ممكن يساعدك حاجة يساعدك عشان يرجع يأذيك.